أهلا وسهلا وشكرا على الفرصة. أنا متحمس جدا للإنضمام لفريقكم. لأنني أؤمن أن خبرتي في هذا المجال وقدرتي على القيام به. راح تساعدني أساهم بشكل إيجابي. أحب التحديات وأعمل بجد لتحقيق الأهداف ، وأنا مستعد أتعلم وأتطور مع الفريق. <hesitation> أتمنى أن أكون جزء من نجاحاتكم وشكرا للمرة الثانية.